Indonesia, como grandíssimu qu'es i cona tupa de genti qu'ai pallí, pos quasi que no conocemus ná, desquitandu la isla de Bali. Yo creu que mos pensamus qu'es comu la India peru alogu es país más mossulmán assinque las tradicionis sedrán astilu mossulmán desquitandu las islas más desapartás que de seguru tovía mantienin las costumbris más ancestralis qu'alas vezis ponin paí palos decumentalis.